Búuweeti, mentee untab ajënţ búuweeti ban. Mëyëlan belay ţop kënjeej búuweeti kaweetina belay abunjënţ. Apurësir pëlënk ţop kënjeej búuweeti kafawuna pël kampënan inko iláar iyí. Bakáaţ já buñaw undúus ngí bunjeej búuweeti bunţú mëlik dí uwomo kasincëna ngëndúus angëjënţ. Kon búuweeti náfá bël adëmb mak dí untab.